بش نحضروا كاس قهوة نشدو الماء نحطوه في غلى من بعد نزيد نحطو زوز ونغيره في بون ونخلوهم يفتوح فور من قبل ما يقصوا شوية نزيدو السكر حسب الرغبة إذا كانت حبان تحبها سكر أو ألا لا يعدك علشان نزيدوه في المرحلة الأخرى تاخذ غلوة اثنين يعني تفويرها اثنين وتقص عليه وكهوة وكاس القهوة الحاضر السكر حسب الرغبة فما شغول يحطه بعد ما تطيب القهوة.